A lokaci awe ma̱ tli lokoci gwe iyaye jina̱n, shinkafa wo kangwe ɗe parwo asa̱ kol go ka̱- ka- dla̱lki, ka̱a̱ gu hwuli wu to da go a zhil hwuli kiɗi kiɗi ka̱n a̱sa̱ gu, kai kaman na̱k tlalti gi mago kume sa gu hwuli zhil hwuli ka̱ mbi ma̱nti-gut zhil hwuli hal acin na̱ gaa, na̱ ami na̱ tlalti gini, na̱ hwuli na̱ ɓaka̱n nbu go ka̱ lokocisi gwe ma̱ tli go na̱ na̱k gwisi wo nak gwisi ka̱n asa̱ kol shinkafa-ka̱ dla̱lki, to dla̱ki gwe ɗe pawo sa na̱n wu apa lokoci shinkafa tul wugo apa sa̱ pa̱li to ana lamti ta gaɓa ten za̱t shinkafa amma ba gaɓa ten zat shinkafa so, se a gaɓa ko se pa̱l bayani kangwe ɗe pawo shinkafe mago da̱ go asa̱ kol wu, to dago na̱k gwisi ka̱n mo ka̱ tlit gana̱n be we a na dlamti shekaru gi wo wonti yi ka̱n amo kol mbala̱n ka so, amma na̱k kangwe ɗe pawo ma̱ tli tet wu na̱ zhil hwuli na̱z hin. <hesitation> ɓaka̱nmbu ka̱ dla̱lki ka̱n ma̱ mbi iyaye jina̱n asa̱ kol shinkafa ama wul mamaki ka̱ cika̱n zhil hwuli go hal aka̱ mbi asa̱ kol Asa̱ kol <hesitation> katanko asa̱ kol katanko ɗe na̱m zuwa ɗe namtan, ka̱-dla̱lki kili mbala̱n ɗe na̱m ko ba mani ɗe na̱m, katanko gwe ta tlo ga̱ shinkafa ata̱ mbi go halta mbi ɗe na̱m, zuwa ɗelop, ɗe meka̱n ɗe wupsi, ɗe namtan, nami wo hal na̱ manti, lokoci gwe sa̱ ɓo wu asa̱ ta̱le ten pa asa̱ ɓo, sa̱ ɓo gami yek sa̱ pel ka̱wu to-yawanci lokoci wo ka̱ tul ka̱n asa̱ desi ka̱ tuli ka̱ tuli lokoci wo inji ɓo ni ɗa̱so, ko kuma go ta̱ wule inji ɓo wonti so, se ka̱ gib ba̱n dlenti, to ka̱ tul kan asa̱ coki na̱k kangwe asa̱ cok wo wu, ka̱ tulka̱n asa coki ti shinkafe, to lokoci gwisi wo kili mbala̱n lokoci gwisi asa̱ poli ka nak kangwe asa̱ ɗa̱ ɗa̱k apti wu, amma rariye ni ɗa kaman-yeke ba dla̱m ye nak shalla na̱k shal ka̱n ama ka gali sa̱ tul wu asa̱-asa̱ poli ka̱ gali sa̱ poli ka̱ gal wu a pa yili, yil wu to apa sa̱ lak ze ka̱ cikɗa wolo ko ka̱ cikɗa gwe ɗe pa wo sazi shinkafe wu, kili mbala̱n ta̱ɓa zi wu ta lak ze, ta̱ lak ze wu ata̱ kan shinkafa wute ata̱ lak giɓi ata̱ kan mil te, to akwai na̱ za̱tisi <hesitation> wo-sa̱ cali ɗelop. Za̱ti gon sa zi hwoli, to kumɗe sa̱ zi hwoli, wu na̱k ɗe lokoci wo mil guja wo kusan kowoni lubi da go mbala̱n kol guja sosai, mil guja ka̱n asa̱ ci na̱ nali kume ta zi yi ɗe lokoci gwe ta̱ yisi ɗe-nowu apa ta̱ shit ɗa̱ ten wutuka, ta̱ shit ɗa̱ ten wutu ka̱wu, apa ta kan mil guja wute nami sa zi suk ɓali kume ka̱ cok ɓali wu ka zi ɓali dabam apaka̱ zi illa̱n dabam to kangwe asa̱ kwaɓe go kangwe asa̱ haɗe go yek ɗe sa kan ɓal wu te asa̱ kan shinkafa wute asa haɗe apa sa̱ kan mil giya wute asa̱ lak adani, lakadani wugo na̱ ang ka̱n sa̱ mitsi wuti pamma ko na̱ lude, na lude ka̱n sa pita wuti, asa̱ lak kwi lokoci-magi niɗa̱ so pamma, da ga kwi ka̱n se yeke se manja ko kuma go mil guja, don mo ka̱ ɓotlkan gama̱n lugwe ada yisti ɗe we ilgon ni ɗa we mago go lokoci wo wunda̱l hwol magi ju ka̱n asa mbe ɗe aji na moto, to lokoci wo ba magi ama nuka̱n sa ka̱n te, kuma sabona̱ mant za̱ti, ko ang ga̱ da, kangwe asa̱ more wu, kum sa̱ zi shinkafa wugo ka ɓa cigo ka wuli ɗe na̱k nin ɗe a ma̱ cin wul na magi ma pammago ta̱m man ga̱ na̱k nin wu, to ilgwe laki wu, lokoci wo kili mbala̱n ko iyaye jina̱n, ɗe hal kume abinci ka̱n ta zi to ta palli hankali gwasi sosai, kai-a deɓal mawu to po yil so se ta̱ yisi ɗe abinci go nowi. Kangwe ɗe pawo a no a ko wokko mbi wu a kowokko ci aka yisi ɗe ta̱ zi abinci wu to yek ɗe pawo da go asazi shinkafa asa polika <hesitation> na biyu na lopgwasi na lopgwasi wo yek ɗe gon wo sa̱ zi wu, yek ɗe gwe asa̱ wule za̱ti- za̱ti- za̱ti-za̱ti- gaba ɗaya za̱ti gaba ɗaya, yek ɗe za̱ti gaba daya wo, ta shot manja zil mili ata̱ kan <hesitation> kwi te apa ta̱ zi apa ta̱ haɗe a hwuli-ahwuli, a da̱n ga hwulti a da̱nga hwulti to nak ɗe lokoci wo tlu mbom so nami ko ta da tlu me ka̱wu sa lak ka̱ ze wole ko kuma go ka̱ zesi, bayan tlu wu no wi tlu nowu na̱ nali ka̱n sa zi na̱-ɓorgo gwisi na̱ mɓuki a-nami wo mɓuki niɗa, mɓuk tlu, nami wo kili mbalan ta zi tlu ɗa̱n su-ta ta̱tali a pa ta zi a nya to lokoci gwe ta ɓa zi abinci gwisi wo, yek ka̱n tlu ka̱n ta para za̱ti ka̱ wolo tlu no wu a pa ta haɗe, malam ta ɓo hwiki kume ka da ciwo gon wo hal a mil ang nak kotlik ka, saban la̱pta̱t ang sabona̱ yeke ta̱mti gwasi, to nak gwisi ka̱n ma̱ mbi kangwe ɗe pawo a ma̱zi shinkafa wu, kangwe ɗe pa asa̱ kol shinkafa kangwe pawo asa̱ yilte asa̱ zi ten wutu wu, ama ilgwe a hwota̱n go yek ɗe hal nami asa̱ wule we a gini gwi ka̱n gyazi yada kolti shinfa yi Amo ka̱ ɓotlka̱n gini atakaice ka̱ ɓotlka̱n gi wo ɗe kangwe a yisi go sa̱ da za̱t shinkafa tun a ma̱ yi nak mili ana̱k gwisi ka̱n ma̱ ɓotli yek ma̱ mbi, kaga ga̱ɓa gwe a na dla̱mti go wa tla̱mi wonti yi be we watla̱mi wo njet ka̱so, to ashe nu ne yi ɗe be we na̱k nin ɗe, na̱k nin go kolti shinkafa wo ko a ko ka̱li aduk wu go a bi kal bi ka kol shinkafa-a-a ka̱li ka̱ dlo zhin ka kol shinkafa a̱a̱ be we nu ka̱ so ama na̱k nin gamisi ko kuma na̱ daɓisi wo sa asa̱ zi shinkafa amo yawanci kume sa̱ pa̱l sadaka ko-a-a- ma̱lgon ma̱shi ko wunda̱l sadaka gemti ze wu sa̱ ɓa sa̱ɓa ziwu yawanci don ta pyal bi yek ka̱n asa̱ mbe ɗe pyal bi kaman ta̱k saka woni zobsi abinci gon ba̱nna shin, yek ka̱n asa mbe ɗe shinkafa, yawanci kili mbala̱n ta ɓa lika hi sadaka sa̱ ɓa li ka lu sadaka ko sa pa̱l ilgon wu aka̱ yeni wo ta zi shinkafa, to shinkafa wo kangwe asa̱ za̱t go nak kangwe a dla̱mtet wu, na̱k gwisi na̱k ga tantu ga̱ na̱k gwisi ka̱n asa̱ koɓi asa̱ za̱ti hal ka̱ ci aka̱ kumi ɗe ka̱ yisi ɗe ka̱ ci zobsi illa̱ <hesitation> sakat bi gon wi to na̱k gwisi a̱ lokoci wo ka hwuli, ka̱ dankali, ka̱ ɓaka̱n mbu, na̱ na̱k gwisi, ka̱ hwulish kaɗi hal suk hwulish kaɗi, hal na̱k ningo amo apo ya yenti hwulish kaɗi so, to nami asa̱ haɗe na shinkafa na̱ hwuli shinkafa na̱ ɓaka̱n mbu to kum ne sa̱ gu ɓaka̱n mbu wu-nak ɗe ɓaka̱n mbu wo ti wo shu ka̱n asa tuwet adlomi wu apa shinkafa wo a-sa̱ pa̱li ka̱ zhili wu to lokaci wo, lokoci wo wunda̱l tlal shinkafa ju ka̱n don nak'en mbala̱n wo ka̱ te giɓi wugo a cik na gaa pamma, ka yisi so pamma, don tlalti gwasi, a na̱k kangwe, tlal go nu ka̱n ka yeni wo, da pa̱lti mil tun tot zhile hal a agaami, to yek laki ka̱ dla̱lki ɗe nam gon wo asa mbi katango ɗe nam, gon hal a man katanko ka̱ dla̱lki ɗena̱m a be we luisi wo we pilin ka̱n nalso a̱hm a̱hm sabona̱ lokoci gwisi ɗe asa̱ zi go ko lokoci gwisi ɗe atli yi na̱ nda̱lti gwasi atli yi na̱ nda̱lti gwasi, a gyazi wo akwai na̱ wul jwe ma̱ zaki a gyazi wonti wu, akwai na̱ wul jwe, a gyazi wo na̱k ningo poyi ma pa̱lti so, yek laki ilgwe ma nguka̱n ka̱ bi ga̱na̱n mago a̱we aka̱ mbi ba gyazi ilgwe ta nguki kanten lip ɗena̱m, zuwa paktia̱ watla̱n, we aka̱ mbi ba gyazi we ilgwe ta nguk wu we poyiti so, sabona̱ yeke ma̱ zaka̱n na̱k mil wunda̱l mil shinkafaju ɗe a pa̱liju, shinkafe mago na̱k nin ka̱n ma̱ yi ma-a̱-a̱-kolti shinkafa ama ilgwe na hwolti ganan go yek ɗe ka̱ na kolti shinkafa ka mbi katanko ɗe wupsi ɗe kutl wu to ilgwe ka fara tunani go yek ɗe ga̱lla ga̱ toe To ga̱lla ga toe wo shinkafa katanko ɗe kult ɗe ka̱ mbisi go, katanko ɗe kutli wo ali adani pamma, gonwo ka wul pyali so, to ilgwe ka mbi a ka̱ nguk mago ka̱ wul ka wi tun aka̱ yi ka̱, watla̱n ko tun aka̱ yi ka̱ gisi, yek laki ilgwe nna nguka̱n wu, a we na̱mma hwotti ga̱na̱n, kai, ili piso to dago nuka̱n asa̱ pa̱li, amo a ma̱sni so, gasa̱l gini akwai na̱ tantu gon niɗa tantu sut dla̱lka a baba gi-a̱ ma̱n za̱t gini aba gini ta̱-gu hwuli yek ta̱ gu hwuli wugo yek gasa̱l gi <hesitation> -lak-a̱ mi mago ma̱ pa̱li, ma̱ gu zhil hwuli wu to ka̱ dla̱lki wo dede hilpi na̱k nige hwuli te ka̱ ka̱ tlel ka̱n asa̱ <hesitation> a̱ ɓaki a a̱ a ci tlel ten zhili ze-ze-ze ga̱ hulpi na dati aka̱ yeni wo ɓa yili to ze ga̱ hilpi na dati shinkafa aka̱ ɓo su ka̱ dla̱lki ka̱, akə la̱ka̱nti lokoci ba wutti ilgon ɗe aa we ta mba̱ lit nalti ba̱le seko ish mal taki gwe kaa wut go yek ɗe taki ish mal, ama lokoci wo mo ma̱na ampani na̱ taki se ko tak wutit taki ish mal gwe a pa̱l yeke don da go-ahm, ma̱n za̱t jina̱n wo asa̱ pi kyo mal sosai to taki ish-malka̱n gon wo Ka nak yemi aka̱ koɓi su ka̱ dla̱lki ka apa ka wutiti multi ɗe na̱m, ɗe lop ɗe mekan ka yeni wo shinkafa gwa tli yi, ada go kum ɗe taki ish mal ni ɗa sowu, a ma̱sni so na̱kɗe luisi wo me ka̱n ka̱ pili me tla̱nda̱l gon niɗa a ma̱ su ama̱ yem ish gusni-ish-a̱-a̱ hwo ka ko gusni ka jwe ɗe pa asa̱ kop tla̱nda̱l wu sa̱ni ɗa na̱k mil kaɗi shin gwasa̱n nak ma̱sni ka̱wi to yek ka̱n ama̱ su ɗe pa asa̱ mo ish gwasa̱n go nali ma̱su ama̱ yemtoe ka̱ buhu ka̱ katanko ka̱-a̱ ka̱ shal apa matak wutiti to kumne ka gu hwuli ko ka̱ gu ɓaka̱n mbu wu yek ɗe gwe ɗe pa ka̱ dla̱lki ɗe ka̱ kol nwa wu a giɓi ka̱n ka wut-a̱ taki gwisi a̱ tli hal aka̱ mbi ilgwe ka ci wu, to gu kenan, kolti zhin ka̱wu, gelo, gelo a kaal bi mago ka ɗe kumi yi kili mbala̱n hal-a ta̱ pok gelo to da go wulki da kangwe-asa̱ kangwe a mbala̱n ziwu tam man ga̱ na̱k nin wu, ka̱ gija, lokoci idla tli tet wu nuka̱n ka pa̱li na̱ lokaci idla, kwaras go mbala̱n na dla̱mti go yek ɗe yeke ka̱ hul amin ka̱ gisi to wul jwe ɗe paa mbala̱n zi ka̱ gis go yek ɗe shinkafa niɗa ɓaka̱n mbu niɗa Doya de mo ma̱ tli go doya <hesitation> wo ɗeɗe ku mbala̱n ka̱n jwe ɗe pawo <hesitation> asa gu doya wu go ayis kangwe ɗe pa so seko ta̱n kumi ɗe cewa da go asa̱ pa̱l doya asa̱ zi doya ama shinka fa wo yisti giwo kangwe asa̱ zi wukgu kangwe asa kol wukgu so, gyazi da kolti shinkafa tun bi sen so, ba̱ ma̱lgon yilte ata̱ mblulini mbadli ten cewa gyazi wo agasi ka̱n gaa ya ɓotlini ma̱ ya da kolti shinkafa a̱a̱ go gaɓa ka̱nkwe gwasi gwe ta̱ yisasali zhile sowu dole malgwe yis zhila ga wull sogo anya ka̱n ta doɓi ata̱ da dla̱mti to moma̱ yisi shinkafa wo kangwe ɗe pa amba̱la̱n pa̱l <hesitation> ka̱ nak ɓotlka̱n ga̱na̱n kena̱n kangwe abe we ka̱ kan ten ɓotlka̱n ga̱na̱n ka̱n si de so kapa̱n ta̱n ɓotli ko kapa̱n ta̱n za̱nni wu sa da ga̱t shinkafa sa̱ a-sa̱ kol ili go balantane citia to ka ga tun kan ka̱ lokaci zuwa na̱k nin ashinkafa ga̱ dawo ka̱ yen na̱k mil ang gwesi wo kiɗi kiɗi nami nak kan ga̱n ɗe asa̱ mbus wu, kume sa mbus wu asa̱ cok ka̱ tuli na̱k kangwe ɗe pawo asa-cok ka̱ tuli gwe pawo ka ciaka ga̱ mbusi wu kena̱n to asa̱n gwesi gon sa pita cokti asa̱ mogwesi sa mo gwesi kum ɗe nak kan ga̱n ama̱ su inji a inji pa̱lini Ata̱ yetlini ka̱wu nuka̱n asa pa̱li ama da ka̱ ang ka̱n na̱ ana ka̱n ka̱ tuk ka̱n asa̱ da̱nga yekke-cokci cokci cokci hal sukmil mani domin a ma̱sni so lokoci <hesitation> wo ka̱ nak'en suk ka̱ jopdi lokoci wo asa̱ da̱ma ɗani ka̱, ama̱ yi mil mɓala̱n to akwai na mangaɓiga̱ koli ga̱na̱n asa̱ mbet ɗe ali, to sukti ka̱n a̱sa̱ pita-kune tul wi ɗe don siwo ten gwasa̱nwo tik ɗe nak'eni gwasa̱n a-tik ɗe nak'eni gwasa̱n tiwoga̱ mani ka̱n ga̱ madli ka̱so, to, ga̱ madlii ni a̱-a̱-gasa̱l gwasa̱n nak'eni na̱ktiso yek laki a̱-lokoci gwe sa̱ na da̱nti go sa̱ ɓa damgo hal sa poki a̱ <hesitation> cokci wo ko na̱kti hwo ka majwe ɗe pa a mbe shin jwasa̱n ayisti gi ɗe asa̱ da̱m ada̱anisi ka asa̱ yi mil modlisi go, yek-ɗe sa̱ co sa̱ pokisi wugo to timago sa pokiti na̱k kangwe sa cok will ka̱ tul wu ti mawu nuka̱n ta coki to kaga-ba wani sance a-ge go yen manika̱n, kiwo ka man aiki modliso, aa tun bi sen so, ɗe kum ne hal kili mbala̱n yek ba̱ yen kili nik ɗa̱ sowu, yen mani gwe nik ɗa̱ go to ti ka̱n ka pa̱lit yeƙe, ka za̱t ten tantu kangwe ɗe pawo ta pa̱lik wul na̱k kangwe ma̱n yen kili, yen kili nit ɗa̱wu, to nuka̱n lokaci wo, nuka̱n asa̱ li sa̱ pokisi shin kafa asa̱ coki, sa̱ cok shinkafa wugo asa mwe gwesi. A kum ne ase go yek ka̱n aci ka̱ da̱b kan wu apa ko woni kili mbala̱n apa ta mwe domin ko wokko, anit ɗa a kum ne lokoci-lokoci gwisi wo ko woni kili mbala̱n tik ɗe ma̱n za̱t a̱-a̱ cikɗa gwas wu, to kum ɗe nit ɗa̱wu to yek ka̱n, ta pa̱l yeke yek ka̱n tazi ko zuwa ɓali ko zuwa a̱-a̱ <hesitation> ɓali na̱ ɓali na̱ shin kafa na̱ idla to go kwaras wul ka̱n jwe a mbala̱n za̱siwu, kum ne kili mbala̱n da go ma̱ yisi go nami wo asa̱ pa̱l da̱lkan na̱m-na̱m, ko wokko ata̱ pa̱l da̱lkam gwasi, a nami wo yelti ka̱n tapi, kilisi gon yelti ka̱n tapi kaa tla ga̱ na̱ gasi kaa ci ga̱ ka̱ cin kaa ci ga̱ ka̱ sukti na̱k kangwe ɗe pawo na̱k nin mago to nak nin, bal hibii a ka̱a̱ yeni wo sa̱ lak haɗa da̱lkan yi, koma̱n wonta̱t gwakan ka̱ da̱lkan nami wo asa̱ pa̱l multi ɗelop-ɗe lop, ge pa̱l ta̱ zi na̱ gasi yekta̱ zi ka̱ sukti yek ta̱zi ka̱ cin wu to ta̱ yu ka̱wi gon wo se ta̱ kwana-se ta̱ pa̱l multi ɗelop apa kilisi gon po sake, so ma̱ mbi zat shinkafa kangwe da go asa̱ zishinkafa, ka bi gana̱n na̱ yisti ga̱na̱n wu, na̱k kangwe ɗepa wo a dla̱m tet ka̱ kaali ko na̱k kangwe ɗe pawo a fara dlamti wu na̱k gwisi ka̱n. Akwai tantu wonti-wonti gwe ɗe pa asa̱ koɓi asa̱ ziwu na thu kili mbala̱n ambi tlu ata̱ zi, da wu co sa̱ zan saza̱n illa̱ nguki Kooni so da go sa̱ zi illa̱ nguki kooni so duk kili mbala̱n gwe ta zi illa̱ nguki a̱m ba̱ yelti ka̱ sogo to se ka̱ mbi tlu agiɓi, a̱m mashinkafa ka̱n ta zi wu seka mbi thi agiɓi ko ga̱ ta̱tali ko pyal tlu, domin thiisi wo na mi wo wul me ka̱n, kaɗi jwaka̱n nak yil ten bi kaal bii wu, nige sa̱ goɓi kii tlu ka̱ zoma̱n